Fômba ten̈a mahomby zen̈y an̈a- an̈ajotsoana siramamy aminakà ary efa fataoko edy. Zah zen̈y tsy mihinà siramamy direkty karà ataon̈y migiaka dite e, fa tsy asiako siramamy edy ninaka edy ai na mihinà saoaba na mihinà, kô fa raha zen̈y afaka tsy asiana siramamy aminakà fa tsy asiako edy ai. Abôkà eo amin'jay tsy matetitetika mihinà bonbon àby io koa zen̈y.